Le GPS ndraiky edy karazandraha mety apetaka amina tômobily na am- telefony de tegna matetiky ampiasagna izy raha ôhatra very le tomoboly de igny ahafahana mitady tany misy i tomobily igny.